Ketiik ko chang ochei, mi ketiik, ketit nekekureen komolwee, mito nekekureen monmonia, mi nekekureen itee, mi nekekureen kekureen sepesepe, mi nekureen saiproos, mi kurio, mi emtit, mi nukchiot, mi chepitet, mi tekaat, mi momomiat, mi kerik ketiplaya, chang, chang ketiik ochei.